नया शहर मा सार्वजनिक परिवहन क इस्तेमाल कनाले सबसे पैली जू रूट च या समय सारणी च वेथे हम जानला। फिर यात्रा कनाले टिकट खरीदण या यात्रा कार्ड खरीद लिल्योला। और बस स्टॉप पर जू सही गाडी च वींकू इंतजार कन और जक तक हमन जाण वख तक यात्रा कन। अगर जरूरी हो तो लोगों से भी हम बाटू पूछी सकदा।